Menurukku iyaq, hewan yang <noise> makajaq e sibawa marotak e, iyanaritu asu. Magina asu. Nasabaq, ku telli jambangngi, sembarang tega-tega lo nonroi, sibawa teme.